د پروسس پر بنسټ د چای شپږ اصلي ډولونه شتون لري: سپین، ژیړ، شین، اوولونګ، تور، او پو-ایر. د دې سربیره، د بوټو چای هم شتون لري.